Netherland lf kabanotu hamtua laf tunne laf inama ishian kaban barete kabaninne woya gugurda itnekete woya kabana ufira dorgen kobana gugurda ak amtan wo laf hadeten fatin inama hiderechon laftune muken biri kabdi mukenkune boke dufeni hinroba hod hinkabdu mara kaban dufanii.